Man lu ma xam si lañset dangay am kawar nga wat <noise> sa bopp <noise> walla sa kanam si suuf. <noise> Loolu laa xam si lañset, yaa xam si suuf ngay wat, walla si kaw ngay wat, waaye lañset daal li ma si xam mooy watu. <noise> Wo- day wat, waaye nag munul wat te defoo ko si rasoir, il faut nga am rasoir jël ko, ubbi rasoir bi <noise> placer ko jël <noise> lañset dafay dog lépp lu nooy luñ jëlee si banaana, pomme, lépp lu nooy daal <hesitation> <noise> lépp lu nooy daal te lañset moom am na si jotu pour xotti ko, pour nga xotti ko <noise> dafay yomb lool, <noise> lool, lool ak wat. <noise>